Ahu mote fato, ahu toma dunia ona waje ahu se gogaho mote simo-simo se gosimo na borero ge, ona so ngaje te ngone waje tagi mote loa se banari, mansia na due mansia na due, ngone na due ngone na due, maskena mansia na due nege jang foloi yali mailaha ngone na due ua, ngone rangmoi ua, ma gate ge yali maskena ngone due jang ua mai laha ngone due ngone due, oro so ngone so pake so dadi ngone na rangmoi, oan waje rimoi yali waje, adat ma toto agama, agama ma toto kitabullah, kitabullah ma toto jou allah ta ala, ena ma ngale ge ngone na adat se biasa, ngone na na sah se fakati ngone na atoran tama tidore, fangato rasa fangato maku waje se jo ngon, se ngone moi-moi, se ngare diri, se ngone na adat se na atoran re ge ena kama maku sala maku beda se <hesitation> al quran ua, maku beda se ngone na. Na, na joho ge mai ua yali, ngone na mega rongdao yang ngone so dagi re ena kama beda se maku sala se e al quran ua mega bato ona gosimo simo-simo yo posa ia ona fato atur se fato te ngone re ge ena ma laha-laha sorai ma jang-jang, ena ma jang se laha re pas toma dunia ua, ena gosa so gosa ngone tama dunia ma damong ka ta, mega bato yang ngone gahi kare, mega bato yang ngone gosa <hesitation> mega bato kini se lamo, gau se podo, ngone gahi tama dunia ena re, soninga dunia ne roda, waktu almoi ngone fo gosa ena tama dunia ma damong ka ta, ona songaje-ngaje waje so hare mansia me aku ua gahi mansia me aku ua, so lahi mansia bato mai ifa, so siti mansia mai ifa, sobabu waktu almoi ngone mega bato yang ngone gahi <hesitation> dadi mega bato ngone gahi toma ngone na ahu se gogahu ne toma waktu almoi jou na garo ge. Ngone mote ona waje mote fato ge ahu ma dogu so bahu ahu teme toma dunia ua, waktu almoi ngone wako ngone ta tama alam ma damong yali ge, ngone ngone fo so dadi ngone na gosa ngone laha se ena ma bang ka ta, dadi ona waje e laha e ma bang laha e, e jira e ma bang jira e.